اول شي حنشيل الحفاظ القديم، <hesitation> حنكبه وحنجيب <hesitation> مناديل مبللة نمسح فيها مكان الحفاظة ونجيب باودر بيبي، عشان ما يصير تحسس او للبيبي، ونجيب الحفاظة الجديدة، ونحطها من ورا اول شي تحته ونرجع نرفعها ونسكرها.